Izy zany e fomba handrahoigny sakafo sy misy hena, arakaraky e mety ame sirairay avao igny zany fa misy zao la olo aty zao, mahandro sakafo mandraigny indreo na hariva, vary sosoa igny ampiandreo traka, zay e vary amin'ny anana gn'anindreo an'azy, laha ohatry ka iaho manokagny kosa izy za aniko pistache e laoky, disagniko sara e pistache igny da igny amin'izay hoaniko miaraka ame sosoa, na ohatry ka hoe legiome aniko maro loko amin'izay mampazoto mihinagny izy amin'izay.